Han nit'aliim ka'ab' kee wula la aceite vegetal ja'ar wula la aceite reh oliva laa la aceite ordinario ke nakoj onteera y han nit'aliim ke jenaj kib'an reh jenaj plante ke b'eh girasol y la jenaj cha kib'an de ch'ahqon cha este ch'ahqon cha q'omil pero ro'ntii tani k'uxlaa qakere' qa'mood b'eh la sa aceite y ja'ar creo ke laa la aceite reh kooka ja'ar wulmood nakojom pan k'uxb'al